Tengsizlikni kamaytirish uchun boylikni qayta taqsimlash ba'zi hollarda foydali bo‘lishi mumkin, chunki bu adolatli imkoniyatlarni yaratishga yordam beradi. Biroq, bu jarayon qanday amalga oshirilishi haqida ko‘p bahs-munozaralar mavjud.